Pues ningüy xicon pues para najiüran juers nütiüng anoc najngow cüech pues pipots pitaj micüch iacipijants ombas pipots mixir ü majüng ongoyom iyac tiül ndoj piting pajün ijmiücüch piting tiül socol polat metanajg mejwamil minoj micual meáwan nüetengwüy at atawan najngow titiüm at atawan pijants ombaj mititiüm piriüj apiyac ndoj pipots majüng majüng ndoj ijmeücüch ndim pinchiel oxcow ndoj pipants iyac misevoy iyac miajo iyac mimantec ndoj pinchiel oxcow pichiüic pitong tiül sartén ttiül socol manchiüc jemajüng ndoj pajüng pióel pajün pijmiücüch ndoj apitiüngdijmet maqiüjp niopantscüet o maqiüjb ques o mbweno at awan lenteja rang pues pixing tawan pijants ombas imet piyacuej wüx para maxix piyacuej miseboy michüpin micants mias mipajüng ndoj majün lapitong tiül. Tarrapolat para ndim met pues ndo tawan cüet y mipants mipants cüet at atawan pipiyactiü mimantec nisey boy pipánts najüng maquiiüjb ano ces te cuej nde maníüng niw anoc chipin micolot anoc laada maquiiüb anoc micuench chipin o anocmajünchipin micuench aquiüjcants maniüng niwanoc laad atawan meáwan giay üet anoc para mambeol niw majiür fuerza maganeow twan michaw maneow miues para mambeol niw müetmiej najnej pues müet para majnej mata seguir adelante.